Ni̱bi̱ di̱ maa bi ke̱e̱di̱, bi ke̱e̱di̱ ko̱ bi ye̱ de so wun mi duwe mi nkoshi a kan lebdir le me duro yok bub gele nyangalel me a kam dam timel me lob fanji mbub nyangalel me nyine nyine di min yafin yangale a dure nyimji nangji je di min nyatin fanji, bwang fang bub gel nyangalel me wugo diji shaa nyii kedi je <hesitation> kam dam timel me duro bwang fang bub nyangalel me swi- swi a kam dam timel me dishi fang kombal nye naal kedi wu min ke fang kombal nye di shii fang bub nyangalel me swi- swi a dam timel me a tin di shi nubu mur nyine na yamba kodu min kuno bileyin ne duro du yede ba ma jin salla, ne ma jin balla Na ko̱du̱ le̱ salla mbi̱yo̱ di̱ nyi̱ yang a maake̱l kalmo salla na ko̱du̱ le̱ balla di̱ mbi̱yo̱ di̱ nyi̱ yang ko̱ fo̱o̱ro̱ diine kalmo le̱ salla na kalmo le̱ christmas be murkin a di bu̱tti̱n be mur bu̱ti̱ a di bu̱tti̱n ne̱ mi̱ so̱ kai ko̱ di̱ we̱ne̱ ni̱ nyo̱k li̱m li̱m e̱ mi̱ so̱ kai ko̱du̱ le̱ salla ni̱bi̱ wani̱ bo̱bke̱l ko̱llo ni̱bi̱ wani̱ yed ko̱llo̱ bu̱lti̱n daam bi̱raab fo̱no̱ we̱l christmas na ni̱bi̱ maa daam rab ka daam din di̱ ni̱bi̱ di̱b shi̱ a ko̱du̱ wo̱ro̱ mi̱ dikkin a maake̱l le̱ salla a diyeshin ko̱du̱ mi̱ kun mi̱ dur bul di̱re̱ be mi̱ yikkel ke̱lle̱ Yamba na dur bu̱lle̱ me̱ mi̱ ku̱u̱ra kẹe̱shi̱ bar Tangkale̱ din she̱ so̱ di̱ Rev Daure nyi̱ yang kamki̱n a lo̱o̱ Yiya so̱ du̱ro̱ di̱ nyi̱m shi̱ na li̱i̱r re̱ di̱ ka di̱ lam yikkel Yamba di̱ fanshi̱n kung kwe̱e̱ke̱ nyi̱ kungkel kwe̱e̱ke̱ to̱o̱ nyi̱ kung kwe̱e̱ke̱ ni̱bi̱ be maake̱l nye̱ fẹe̱me̱ lo̱b nyi̱ saabbu̱ti̱ lo̱o̱ be shi̱ ko̱mba Pastor Baba be maake̱l ke̱lle̱ Yamba, tobulal Yamba mmaa tobulal ke̱lle̱ Yamba na mi̱ na Lamalam na Haruna Bala nyi̱ kune nyi̱ nyi̱ye̱ke̱l cire na Yeso nƴi̱ so̱ nyi̱ yi ke̱lle̱ Yamba nyi̱ nyi̱ye̱ cire na Yeso. to̱o̱ a ko̱du̱ wo̱ro̱ nyi̱ yang nyi̱ yang bu̱lta ko̱du̱ be mi̱ faa dure me̱ a kam naki̱n ne̱ to̱o̱ me̱ nyu̱wo̱ ke̱lle̱ Yamba kar yim wu̱ nyi̱ yim e̱ ke̱lle̱ Yamba we̱ bu̱b nyangkale̱ le̱ me̱ mangke̱ na tu̱u̱ bu̱b nyangkale̱ le̱ me̱ swi̱swi̱ nang fang ko̱mba na mi̱ di̱ nyu̱wo̱ we̱ ke̱lle̱ Yamba di̱ be mi̱ wani̱ ma ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ mi̱ so̱ ke̱e̱di̱ ko̱ ke̱e̱di̱ wu̱ di a ti̱ye̱ bu̱ti̱ e adure nangshi̱ me̱ daku̱m kaba bu̱lta ko̱du̱ be mi̱ nye̱ dure me̱ mi̱ so̱ mi̱ yang dikkin a mwi̱ye̱, be mi̱ dikkin a mwi̱ye̱ ni̱bị dik ye̱ mwɪye̱ mi̱ we̱ mi̱ we̱ mi̱ we̱ fo̱o̱r kẹe̱shi̱ na nbi nye sho she muudin nye shire na bol yamba na mun nye bu shire di ma muu fa kuul yamba me kura shi min nyim bu tuu min ke a kodu wu min yii kel le yamba wu min ke mii sho nyine, lob foro diine min kung kwege nubu biye bu sho nte mi a kamshin e foro diine mi yaa a kanu e min kune a lobala le kanu mi sho wun bebin bwalum bwalum na chicho min yang a shang komba komba <hesitation> ko li kel me e na nibi ye sho she mun yi kel le yamba she mun ke na nyiyel mo dii yatti le me maa shi ka wula kin dii min bwara bwara ke shi na kombal me a lodu sho na min yiim min nye shire di ke shi shir manke mi sho wun bwen turo we li kel me diyen min lam ke shi na nyiyel me. Ƙo̱ mi̱ wu̱m nyiye me̱ mi̱ so̱ diyen mi̱ yi bwe̱l Yamba bwe̱di̱l she̱ na fu̱ri̱l she̱ na kunel she̱ adur fi̱i̱ti̱n na yang she̱ a tu̱ri̱ nli̱ye̱n a dure sor tuum ne̱ she̱ na kubinel she̱ a dure me̱ mi̱ yi̱ shi̱ne̱ diyen di̱ shi̱ fang mwata fi̱m ne̱. Tu̱u̱ kuna fo̱o̱ro̱ wo̱ro̱ bu̱lta diyen ke̱e̱shi̱ wu̱lakɪn ne̱ yatti̱ to̱k mangke̱, mangke̱ wo̱ro̱ di̱ kwe̱e̱ti̱. Mu̱ kuwo ke̱lle̱ Yamba di̱ shi̱ bu̱b nangkale̱ me̱ mɪ bwang mangke̱ nyu̱wo̱ taadi̱ le̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r ka be nyi̱ di̱ kam nƴi̱ nai̱ ka kiye ke̱e̱di̱ so̱ shi̱i̱r nwe̱ yaa me̱cçe̱ yi nƴe̱ so̱ she̱l taadi̱ kuwo shi̱i̱r din mi̱ nyɪm de̱ Yamba nyo̱o̱ fo̱o̱re̱ din na kadi̱we̱ di̱ so̱ di̱ shi̱ fo̱o̱r bwe̱di̱l mo̱. Mangke̱ ke̱e̱shi̱ di̱re̱ ka Nyanne̱ ka nte̱e̱ di̱ damke̱l Yamba riikel tu̱u̱ Yamba a shuu fo̱o̱ro̱ adure nangshi̱ ke̱e̱shi̱ she̱l taadi̱ a ti̱me̱ mangke̱ ke̱e̱shi̱ she̱l taaḏi̱ wu̱ mu̱ yang taar she̱, mu̱ taar ke̱lle̱ Yamba. Nangwu̱ ke̱lle̱ Yamba nkiye de̱ so̱ Yamba nkiye so̱ taar de̱ ni̱bi̱ wu̱ yang re̱bke̱l ti̱ƴe̱ bu̱ti̱ mang mwi̱i̱ re̱bke̱l wu̱ri̱l mo̱ fo̱no̱ ko̱ du̱ro̱ mu̱ yang taar she taar Yamba. Shi̱ du̱ro̱ na di̱ re̱b ti̱ye̱ bu̱lle̱l mo̱ di̱ nde wu̱ri̱l mo̱ di ta lo̱o̱ shuule to̱o̱ di̱ shi̱ she̱l taadi̱, to̱o̱ tu̱u̱ kuna ko̱du̱ wo̱ro̱ bu̱lto̱ mi̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ sai de̱, di̱re̱ nyi̱ye̱ duruum na nu̱bu̱ duruum nta de̱ adure nangshi̱ fang ko̱mba di̱ shii fang wu̱mke̱l nangkale̱ swi̱swi̱ we̱l le̱ daam ti̱me̱l me̱ wu̱ mi̱ bi̱li̱ngde̱ Lo̱b adiyel fang ko̱mba we̱na nu̱bu̱ kombur fang ti̱me̱ na fang kuuku <noise> fang kuuku wani̱ bu̱b nyangkale̱ lo̱b nyi̱ wani̱ nyi̱ye̱ke̱l shiye ke̱e̱di̱ na nyi̱ di̱ ka kuwo yang nunde wu̱ yibu e di̱ nyi̱ so̱ ko̱ nyi ma nyi ma nyi shii ma wani̱ maake̱l nye̱ ke̱e̱di̱ so̱ to̱o̱ ko̱ tu̱u̱ wu̱ nyi̱ yang maa she̱ lo̱b ni̱bi̱ yi̱karke̱l nye̱ a kam ne̱ fang bu̱b nyangkale̱ wu̱ bu̱b nyangkale̱ le̱ me̱ swi̱swi̱ e̱ fang san fang sanki̱n fang nyi̱mki̱n a a ke̱lle̱ nyim ne̱ te̱ti̱me̱ we̱l kiyekiyedel sobote diyen ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ mu̱ nyi̱m bu̱ e̱ yang ye̱rke̱l so̱ ko̱nu̱n ko̱nu̱n ko̱nu̱n ko̱nu̱n wo̱m mu̱ maa yɪ maa yi na mu̱ di̱ maa yi shi̱ne̱ she̱ yang kwangki̱n na mu̱ di̱ maa nangshi̱ di̱ mu̱ kuwo yaa me̱cce̱l mo̱ maaki̱n saksak ma mu̱ faa ke̱e̱shi̱ kubine a yaa ke̱l me̱cce̱l mo̱ di̱ shi̱ Kausa nkiye so̱ so̱ du̱ro̱ na bwe̱l katu̱n she̱ne̱ fanshi̱ nang du̱ro̱ nyi̱m bu̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r re̱ lo̱b na mu̱ di̱ nyi̱yẹ nyangkale̱l mo̱ na nu̱bu̱ nyi̱m shi̱i̱r re̱ di̱ Kausa nkiye so̱ wol mo̱ mang kara kwad na mo̱ yim na nu̱bu̱ nyi̱m shi̱i̱r re̱ di̱ na Yamba nshi̱ra di̱ kar mu̱ yang yaa ke̱l me̱cce̱l mo̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ li̱i̱r, mangke̱ na ke̱e̱shi̱ kubine a kamshi̱n a dure nang shi̱ nu̱bu̱ bwang fang sanki̱n na nyi̱mki̱n e̱ tok a kam ne̱ nu̱bu̱ wu̱ bu̱bke̱l le̱bdi̱r re̱ me̱ swi̱swị mi̱ bi̱ling a kam daam ti̱me̱l me̱ a diyel le̱ fang nyi̱mki̱n lo̱b we̱ na fang maake̱l le̱ yaa me̱cce̱ le̱ ti̱me̱ we̱l le̱ siyasa maa bu̱ti̱ e̱ na mu̱ di̱ lam nyi̱mti̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r a kamshi̱n di̱ kiyenum kiye so̱ ko̱nu̱n ko̱nu̱n ko̱nu̱n ko̱nu̱n ko̱nu̱n tu̱u̱ yaa me̱cce̱ ko̱ tu̱u̱ yaa me̱cce̱ san num nungel mo̱ mu̱ nyi̱m tu̱u̱ yaa ke̱l me̱cce̱ na ko̱du̱ ka le̱bdi̱r re̱ mo̱ bi̱li̱ng ke̱e̱shi̱ di̱re̱ lo̱b na nu̱bu̱ she̱ nkuwo ke̱e̱bi̱ du̱ro̱ wu̱ be yang maa tu̱u̱ kwange̱ di̱ yang ye̱rke̱l mo̱ so̱ du̱ro̱ we̱re̱ fa ko̱ dukum yaa me̱cce̱l fanshi̱ ko̱ dukum yaa me̱cce̱l fanshi̱ amma ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ adurshin to̱o̱ na be mi̱ di̱ ka nkuwo du̱ro̱ she̱ ndu̱ro̱ na be di̱ faa daku̱m kaba na ku̱ fa fa daku̱m kaba a sangshi̱n di̱ to̱o̱ ku̱ maa ke̱e̱di̱ na bu̱tti̱n be ku̱ te̱ndi̱ shi̱ fan shi̱ bwangke̱l ku̱me̱ fang cer kaba le̱ ku̱me̱ na ku̱ nkuwo fanshi̱ mang bwang ku̱nu̱m du̱ro̱ yang tiim kaba maa ku̱nu̱m tu̱u̱ yang be̱e̱to̱ daku̱m kaba le̱ ku̱me̱ di̱ ku̱ so̱tu̱nke̱l le̱bdi̱r re̱ ku̱me̱ yaa ku̱ kuwo du̱ro̱ yang be̱e̱to̱ke̱l ku̱me̱ daku̱m kaba. Kubine diyen nyi̱ nyu̱wo̱ shi̱ e̱ kam ne̱ nu̱bu̱ nyi̱ kuwoshi e nyi̱ so̱ fang wu̱b le̱bdi̱r di̱ fa fa nyi̱ye̱ke̱l nye̱ sanki̱n na nyi̱mki̱n a kam yaa me̱cce̱l nye̱ diyen nu̱bu̱ she̱ di̱ shi̱ nyɪye̱ke̱l nye̱ kubine nu̱bu̱ she̱ ko̱du̱ nyaa de̱ maan ka bwangke̱l lamke̱l le̱ she̱l le̱ dure shiye ntwi̱ shiine bu̱ na nu̱bu̱ shii di̱b lo̱o̱ ntwi̱ shiine bʉ na nu̱bu̱ nyu̱wo̱ kubine bo̱ dur she̱ nyi̱ye̱ na du̱ro̱ ko̱ tam na ti̱me̱ ko̱, ko̱du̱ du̱ro̱ daku̱m kaba she̱ <hesitation> nyu̱ku̱ du̱ro̱ ko̱. ko̱du̱ kwii we̱ de̱ ni̱bi̱ di̱ maa bi̱li̱ng swi̱swi̱ Buhari ni̱bi̱ bi̱li̱ng Buhari so̱ yang maake̱l ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r yang cekkel cekkel ti̱me̱ ko̱ kam- kam kubine ni̱bi̱ nyu̱wo̱ shi̱ e̱ Buhari tu̱u̱ be mmaa de̱ ni̱bi̱ di̱ ci̱i̱ mwi̱ye̱ nai̱ ko̱ lo̱b Tinibu nkwii we̱ de̱ so̱ shi̱ yang yo̱o̱ shi̱ a nyi bwe̱ndu̱ Buhari nyo̱o̱ de̱, ntacci wolsho me̱cce̱ fo̱o̱ro̱ nkwii mi̱ nee shuu fọo̱ro̱ so̱ wo̱m ni̱bi̱ shi̱ di̱ cek yi̱karki̱n nware̱ adiyeshi̱n so̱ shi̱ di̱ cek yi̱karki̱n ne̱ shuule adiyeshi̱n so̱ shi̱ di̱ cek mmaa cekki̱n cekki̱n de̱ nai̱ ko̱ ni̱bi̱ di a kam kubine mi̱le̱ ko̱ nshuu de̱ ni̱bi̱ daku̱m tu̱u̱ ni̱bi̱ ni̱bi̱ nyi̱m bu̱ e̱ ni̱bi̱ daku̱m lo̱ku̱n cum cum bu lo̱ku̱n wu̱ nyi̱ nyi̱m dang ni̱bi̱ mangke̱ daku̱m shi̱ e̱ ni̱bi̱ daku̱m shi̱ ka kubine she̱l dagmẹ mangke̱ ti̱ye̱ bu̱lle̱ ni̱bi̱ bwang to̱r to̱r ke̱e̱shi̱ wollo ni̱bi̱ ka dang na nyii Maa so̱ ni̱bi̱ te̱mke̱l le̱ saam kobo ko̱ ni̱bi̱ te̱m yaa te̱mke̱l saam Murtala ko̱ duwo ni̱bi̱ te̱mke̱l le̱ saam bini din na bini bini din na won bi̱nnu̱ng she̱l le̱ taadi̱ nyi̱ye̱ taadi̱ na ni̱bi̱ e̱ ko̱ bu̱lto̱ ki̱ni̱ng ni̱bi̱ we̱ kam kubine ko̱ ka ki̱ni̱ng di̱ ti̱me̱l nye̱ she̱,